Un ñanutu menamen ujun niko ndokuaña kixungue ñanijen, vee inutu jan ummm ihó kutu namendán vakan ken ngo reñado yanngeu inan gue ngu kixuu, ngu un chetumen kuá njunguen, iden conjelar ho iden, idenme kuaña kixuu ngueña un ndamen ndekuu vakana me'en ndekuu, chuchí vaname ndekuu, ndekuu jun un ndiamii hu ndikucheó ondu vakana an ndiankuá kixuñe'é.